Okai garo aineng ina vara kuskus pana kaine not tamem a gun nu man la liak nuk kalapang ina karau ta karamba tigina karau ta mem ina ainu mam kalapang ina tau karamba wonge toktok ngun lovung matai ina karau ta mem ina ainu na ga tang gun mama lak liak palpalak alak ne ta karau ta mem ata, nuk pata ta karamba epuk volo buk lovung tutukun tange toksiva ri kus pana tuktukun mam kalapang ina karau aro iat, kam bivilai ina karau ai tam bivilai arekot aino pa labuk pana leu e karaval longina na tarai pana ta bivilai anekot a panang awek e tang amamas ka pana so li wang kara lo pana gun nang longina amamas at ga pana labuk pana leu, kara wapeng tarai pana wok kare wo sangan ka tigari watok kalapang ta suai ana na tua sana wo na ngana wona gavek kana tarai pana ta ngangas ta satanalabuk ane leu Evokanap ina vonik vas kasina kaskas pana neu ina vori na gipapa tangi apo te kalkul lo siva o sakai ta ngot labu panaleu, etengina siva temem inime kavai ai nu gavan vanvan liak kara wa kek lokono mam kokovas mam kaul mama tiak katu o mema ngangavul mem ki tapuk mam ia patai aro tangina ian ina maket vilingini gavek mama ngangavul mem katapuk mam ngan akas, te ian nuk patai aro iange ina ausang itangi na tinge na manakas anek aino ata ta siva nu kalapang inang na nu ino atwak katung ina vote atwak atu akamus mam nganu e pokos e ebutai num kum ngunguvul alak ata pok, kaul kaul kaul mam man mam laktapuk atapuk e mam ia aso mem ma kuk a kuge kamem ina ian wogi patai ma paraipan e mam aus ata nung aus inatang ina pok nu wasunuge imamam kokos mamot iga ga taralo pana leu why nu ta gun ai nu. Ga ro pana leu gavek kalapang ina togon e maralai kasang longina polokan pagi ina tang enapagi longina na inum wasisigai ari wasisigai pok erika inuk riga paipe na weka kalapang tokon kala mat lono tam bivilai ina kara va anek tane pok lo kula siva apana wek na wek malang tanaino num num numem maino nu a kalapang ina suai i pupukai ta suai pupukai nak minang ina nuk pola a mane ia neri ga lolobuai no nanu na nonoliak no pololang neri ia pololang tamen ral no polok ai nu imem usil i tanga etok vari ne ina pa ga pus paina ga labuk paina ina sirane ga labu oaina leu ula siva kasang gun tang longina atak tang bivilai apus ina pana sas kari wakana ina kalapang tang langas ara nu a ga gavek ga tap suai ina ga pana lek ina buk ale leu a kara wakana ape ina irileu a tama kara paspuk i kari paspuk i neu non ina pa. Tara awek kam ro tang bivilai tang gavek kamro ro gogok gavek kam kara poskau kam neni pakole ta paskuk aikai kole tokone ta pek usinge akai kule tapekisine, a line ina paret kas kalapang ina kekanung i ner atapuk nalokekas tata tabu tan gavek ata ta aro in gavek gavek aro iri naina pa gura ga kek pana ri naina ke kawek nanu gi lakek nakmas kai a pan nainu ina nerik nai napa, kasang kula tang bivilai ina ina paskuk a pana labuko a pana tongtong aunenge tara kara suksuke kai ata tam bivilai kola siva a use sik tuman tara kano tang lakek aunenge marakani tang bivilai i marakani ta minang ina nuk sinsinuk kula siva, atuman, atuman panalek na mem mai no me kalapang lak talimen atapuk la tang nesok ina siva weka kalapang ina vik tuman ek ta tu epuk tuman poko epuk tuman tang pasal epuk tuman gavek. Nomina nengi pala ga ngas tiga aisok ina lui, no lu tama gina ina kalapang kak ina aisok ina nu ka aitna wok ina langen no ta lui. Mot na nakas na toun wana kuk ne ga ngangavuk te na aisok tane ta ga ta ngulina, te gare mas togon ina kam tam buvan nok wo wona kam tang buvan kam ta su nuk mas togon kalume ina maiog ekeng tangintol ina kurunusa we ka kaskas ina nuk minang aneng tuman awek, nuk totokanam tam bul ina ta nu ta tigara nuk tagara tam su ina masa ta ngani nuk mas tokona kanem ina wil mana not na neisa ga nasingini ta sakai silin na neisa ga nasingini ta pok ina tang ngalokek tak ngan worik tang ngulina e karau la liak lo tang gun nuk iagot ina buk tamai alu nuk mas kaskas areng ina tamai, nu ga tigai reng nuk aigot ina tamai nok mas tokon naka kamus itanga mamanomot ina aisok ina lui nuk kalapang ta aisok tana lui Nuk kalapang wil liu nuk kalapang inia wil bul kalapang ina wil sula nuga anu atuman money nuga kaskas ina pausi tang bek lamas nuga poh anu gua kisang gavek longina polokam pakin ri ga weka pana usigi tangina etok teh rugina bap lolabu aino polokam pakin riga sa polok alak ta nonolai ina tamai poh sang kamat an riga vek tuk togoni ngasaul gavek oh aneng eh nuk noli aunengi pana nuk togoni tang mani ana togtogon akamus eh neva nuk kaskas lava ina tamai malang tana ta bul ta sula tang nganik eh taso alu go nuk kus pana nu tang ngulina nuk kalapang ina laus kurit kalapang ina laus pigis eh taso eh taso alu nu tang ngulina nuk wili lo lana liu nuk kalapang pigis eh taso eh taso alu nu tang ngulina nuk wili lo lana liu nuk kalapang akanus ina nakara ta naina enuk nuk kaskas ta ina tamai woneng gavek pata tuk tamai tuk avo lapisai. Pata tuk sumalian inia buk tamai kula tang gau nuk sumalian lo gan nuk veka tuk kalapang in tangina aisok inia naina orang agua wo nuk emaralai akau na lapamumu ta bivilai inia nuk veka kalapang in tangina aisok inia wili anang eh ga lavu paliu sivana laru karai eh kara noli pana na kara nainananui ta tauvan ga togon tangina aisok saksakai tara inia inia wili.